असोचे भाई एक इस्पेन एक असो देश है कि वो संपन्द देश है। और यूरोग का पास में लगेलो है एकालियों के बहुत संपन्द है। कि काई भी तकलिब होता यूरोग को फटाबट पैसा नहीं देजा। हतियार नहीं देजा एकालियों के वो बहुत बड़ो संपन् पैसा नहीं देजा, हतियार नहीं देजा।